Oh zhraɗ mallah musa ya, uzhaŋa lamuŋ ya, uzhaŋa la gozo yaɗa. Glaf a goz ya, tsatsughuri a goza, papəghi a tsuhura a goza, ha ina kol snati a gozawa labli ko ndaga ndaga a goz na ha bəga koli lapta a goza wa sasəni goz sosai sasini goza. To bəga labi tuhula goza mbərɓa ndzugwa ta biwo eh mbaɗa-mbaɗi ŋ duniya kada-kada, legose re abuje re duk la-la-la labla ya. to labtad da la labtaɗ dan abuja na nah ɗots slna duni na doti slne laŋgipta labta mi da dots sləna na paphi ahdiya dots sləna. To slna ŋgana ko mamaga and janga na da ɗots slna ŋ ɗatsa-ɗatsa sləna guleŋe əek ha ko ko da ŋ dzava-dza slna ahde tsuhurace tsuhva la ŋ haɗahde guleŋ wo, ga sikwa ha mol da mahga, to lablal da ɗots slna sləna ŋgane ɗakana ɗakana ŋ duniya ɗakana seh sasənaka t’ undu sənaka t’ undu na haka da dzov sləna wa. Eh haka da dzor slna wa se sasena ka unda da ɗaba na səra, da vla la gula-gula. To ŋ ɗabana ɗaba haŋ səra na ola dzov mak sina. Amma səna ka t’ undu nda ko ne inna na ha, hahaŋ da kor na inne mog ka woi. Naye bedzu-badza duniya ɗakana, həma ba va wunka na tsuhuraka mahga ki. A sasənal unde maga jaŋga ki, gu da kor ma, awaf naga uzhaŋa maŋya sasəna t'na. Vinda t’ vinda ɗughwana, kwara t’ kwara gwaɗa ɗughwana, həma ba ɗakana wa se ŋ sasəna ka t’ unda na. Alla kəl lapta kol maga t’ slna vi ya yanda maga kagha va-va-va ya-ya ma-ma gata haŋ kagh kdi gu da kəl mol. Nece eh gu da cuhura nece da kwar-kwar ta haŋ maka. eh amma ina mahaŋin guleŋ va kagh guleŋ haɗuwa. Eh badzu-badza duniya. To laptaɗ dagh de na nah sa ɗots sləna ŋga naya. Toh ɗots el slna haɗuwa to gu vrata mol guleŋ guleŋ da mahya na. La gataɗ dan legos guleŋ na na dots sləna ŋgana ya, ba se slna a ina gwamnati ye da ɗots lo ko na slna, na dzow t’ kəezlaŋ ha, na ɗots t'l ɗots la, to ɗotsəl t’ na mogi tana-mogi tana toh. <hesitation> sa to gal vra ta mi səkwaha da da mulwa. To sa taɗ da mulwa gu <hesitation> gu tapata mul ina va həva, sa həva nece ina-ma dida-yiŋe to na t'hva to-t’ hvalo gu ta ŋita alla uŋguɗi guleŋ. Ala uŋguɗi sata ɗakana na gu ta t'luwa na, gu taŋita ma haŋge, to taŋita ŋgol na gu vrata mol skwaha daŋ yarwa, gu cuhurata mol ŋ yarwa guleŋ tsa wa cuhura gol ŋ yarwa to cuhura na t'-nat’ na t’ t’ whala lo, ha l’ t’ hva wa. Ha gwaɗa ko luma wa, ha ko nuwa na cuhura vana laŋ ŋ yarwa. Na seh zort'inna ŋ dzva undulla yayiŋ guleŋ sənaŋ ba yiŋ zort’ ina ŋ dzva und wa, eh s t lume sa magota la, nda li na va hvo magu t'lo, dzovəl fefe, dzovəl kwaɓa, amma ɗakana na ha ɗuwa, se cuhuraka vlaɗa vla t’ inna, həpaɗuka? Sassa la ngo vlana la zuka gola eh sa sna bayin tana wa se seŋ sna slna nayiŋ na sa lable da muvaha sa la ŋ sassa la dzaw ŋ sassa luma vaya həlapka ina va, va wurnaha ko kuma ina va wurnaha, ina va xhəŋe, laŋgab ka da t’ luma, sakwa ka t’ naha skw ha sa ka da mahga dvla uzhinaha. Inna va waghaŋe haɗ avlaha, skwab-ta-skwa ka sa-sa wurkasa la sla re, la wogha re ne kor avla yiŋgi. Amma gu taŋgita laŋ uŋgudi hanna pta-pta na, a haŋyiŋ cuhurah d'na, na t’ safake se ina ta kəzlel avla unda alla uŋguɗi, ɗakana guleŋ t ha inna hu na ba kəzle-t'-kəzi ku na ne da mog ki, to vaya ndzuka ndzuka luwa ɗakana ndzuka luwa ɗakana badzu-badza badzu-badza, ma kuri nda la lamuwa nece ma kori nda nahaŋ na, und na hilan taka hile, ŋ hilan ta ka hile. Datsantaka inna unde ɗatsantaka markwu unda ɗatsantaka ko nu, maga inna kor dadamuŋe dadamuŋ fanata da tamaka nata dadamuŋa fanata. Ha dadamuŋ da zhara nata vaya, ŋ har ɗobga ŋ ɗobka inna kor ce. A zlava? Zlava-zlava ka, maga? Maga-maga ka. To nana məna na da dzor ka; ndzokaz ndzoka, ndzuk ɗughwana avla dadamuŋ, amma a-aaah kag dadamuŋ, amma k’ dadamuŋ maga raya, a'ah yaɗe ina ɗe ɗughwana ka kaha, magaŋ ta ka raya ah in ɗe dughwaŋa ka kaha iyo to da maslaghvaka ndi na dzu ta gan ndzəɗaha mna yaga. <hesitation> eh to ina kori na ah ko na dzebel ɗa ɗots e shula a ŋ legose la abuja na a ɗatsa innaha ha e-e-e a la e-e-e ina ina haŋ tva dadamuŋ. Ɗatsantaka ina unda hilaŋ taka hile, ɗatsantaka mar kwa unde vaye kori hana ɗakana eh ɗots hile-hile t'dr-luwa shankara t'e wa t've ta ɗr-luwa magantal taza eh magan tal taya ɗatsa na ina dzava ka, ŋ dzava dzakat'inna faka, dzara-dza ka t'na faka. Nana zuka, da zutaka zuka, kukəɗa lokacya ha tabga shula na assa da mahga,? Haha marakwa arla ha saka da vla markwan mhaha nduzh naha ŋ ha uzhinha wa, haha maha, haha daha saka, maga-maga tr ufaɗa ko tr h kəna saka, zhara taka ŋ zhara-ta-zhara ka guleŋ guda m kya-va-naf haŋ ŋgwefe ŋ kya-va-naf ŋgwef nana gu da ver mak dzeɗe, vavra ka dzeɗ mna na ŋ to da nəgh ka eye da guna na ta dadamuŋ ewa kyev na. Da sassna ka na da kyeŋgaha melha na ina ya Amma uzhina mun ɗakana na ala shiɗ na se cacuhura lo, hmbol skwaha wa hal kor hal kor na sa həma goz wa, hal kor na sa yi a gozol wo. hal kor na sa tapa tapi piya goz wo, na cucuhural ah diya, na zo a la shiɗ na dzava-dza haŋ zuɗuk na himbol skwa hu, hma ba haŋ ko zhen skwa hu, hma ba haŋ ko zhon gwiɗa goz no na zuɗuka tane ta zuta haŋ ahɗiya, zlara zlara ŋi zlara haŋ dana t’ fər ɗehe ardəna ana cuhure-cuhura yayiŋ ahdəna hal kor na a-a saha alla muŋ ahaiya alla ha gra muŋ alla ha gra haɗo alla-alla dida haɗo, alla mela ɗo, alla mamma maslega do, alla a-ah zheba daɗo alla gra ha daɗo halla korowa cacuhura lo eh mankwa vaya ɗohwaŋ buwa, eh ŋ shula-shul kana na ka shukwa haka ŋyagin ham ne ka labei, labla yin da tabga kol uzhin hana kol labta, labla yiŋe sassa yige amma sa lokaciya dzebziz na a-a, sana lablin ye ŋ labla yiŋ na skwaha yiŋe kuma saha yiŋ top t'ndu wa, hayiŋ top t'ndu wa eh, maga-maga lokaciya salla <hesitation> na dzugayin salla, maga-maga lokuta lokuta dzaŋga na lab yiŋ da mog dzaŋga, vaye sa mog yiŋ, ŋ maga-maga lokuta saha da mahga na sayiŋ kyifa niful ŋgeghe. Amma k ɗakana na həmaba gwaɗa naya wa sna bol mele wa, snal bol sagaŋ wa sna bol a murkwan dada wa sna bol a snabol ko nu wa anna vaye cuhural ɗakana eh mankwa, eh mankwa mankwa ndzuka ɗakana, a-ah asa hankal muzhinha, uzhinha dzeb k ɗaka na na hankala ta haŋ na mahra bewa Eh mar ha bewa, maga-maga lokuri lokuta sala ŋ sasal na ɗughwana labtal ndan legos na, nanihi ina kol unda nghata, ne koli nghati alla mbaɗan ndəl ma nanighi ahdiya we e mbaɗa ndəŋi, haɗ t'mbaɗa ndel ahdina wa, haɗ ga-ga a lo-lo luwa masalme ahdina, amma ahdena lu-lo luwa ŋguɗiye ahdiya. To ŋ lebla uzhiŋha dahdiya shasha alla ŋguɗina to gu da wuma tuta alla ŋguɗi ŋgane shikena wumatu wuma alla nguɗina nda hana shatenha wumatu-wuma həm bol korna sa vaye kor dadamuŋ wa eh mankwa mankwa. Ɗaka na na ɗakana na, na gwaɗa lamuŋ kana ko yanda eh gwaɗ lamuŋ kanana həm bol ɗow korina wa, kor ka gwaɗa lamuŋ na vahana kahe, vahana kahe vahana saga t’ palak ka, həmbol kor na vahana, kor ka gwaɗa lamuŋ na gu gu həmbəesa nata mol ne kor nani agol ah ne kor nani? Gha lamuŋ ŋgane zhaɗuke ta zhaɗuk ce mna. Ne kor nana na gwaɗa yana gwaɗa saɓ didaha didah tadiya na a ne kor nana, eh mankwa, awa caha lamuŋge ŋ tsahab tsaha kun lamuŋ na ko na labla kun da tabga shula na, masla-va-masla nda graha uzaŋa daha masla-va-masla ndets na gu da kor ma, ah masla-va-masla ndets na a da gke yaghwe ndetse a da gkun yaghwe ndetse gagakun yaghwe ndece na da zəɗa maka da zəɗa mece Amma ɗakana na həmbol kor gwaɗa lamuŋ wa kor ka na vana ka he vahana ina səna ka wa. Vaha na tapaka lata da mog dzaŋga nasar wa ta nəhel vaya, to, ama yayiŋ kəm sən yiŋ lamuŋe da hana gwaɗa nasar kəɗi sasna yin ba ha gwaɗa nasar kol yiŋ snatawa, ha gwaɗa nasar kol yiŋ snatawa na kor yiŋ gwaɗa nasara kor yiŋ gwaɗa lamuŋ ne da kwaranta li. inna kori ndu uzhina muwa na ha na ka mug haŋ gwaɗa nasaro na ka mog haŋ, gwaɗa lamuŋ we na ka mog haŋ. Gwaɗa nasar ŋ labla ka daŋ səbita ko gndaga na gwaɗa nasar ŋgane da tama ka nata da tama ka nata a korel nda kagh gwaɗa nasara na na səkwa nabta belwa ŋ sasna ka gwaɗa nasara. Kone kor ka kone kor kone-kone kor ala nasara da sənka. Amma ŋ səna ka wa labka da mon-da-da-da-da mog mog dzaŋga nasar ŋgana wa to zlavana-zlal ga ndu hule ga ra na zlal ga nduhule, a ho skwanapta ma gu da skwa napta mol kol ka sənata eh mankwa, eh mankwa eh gwaɗa-gwaɗa-gwaɗa korina eh na hankal hala hankala lamuŋe ɗowi t’ ɗata ta-ta nduzhinha nda melha zlar na ka kor kun gwaɗa lamuŋ ngane ɗughwana, ɗughwana kor gwaɗa lamuŋ na mankwa.